Ɓi adama fu, wawa latade kiɓo e hunde ko nde tawa fu, awawa heɓude kiɓal mu. Sabi kiɓɓal Alla tan woodani. Ɓii aadama kaa waɗan alkadara baawɗe mun nii. <hesitation> neɗɗo tagidaama e boofi. Mo njiyɗa fuu won ko ñaki ɗum. Ka yimɓe ngaldaa kulle ñaguɗe.